<hesitation> Shawara mauɗun ɗun mi meeɗi heɓuki kadi ɗun mi naftiri kanjun woni shawara dow jannde. Ɗun shawara tedduɗun nafoojun nafi'am sosai, gam ɓaawo mi heɓi ɗun shawara mi daraki mi fijaayi, mi darake mi janngi bo mi yi nafu jande nden.